Un jornu un giuvini avvintureri trova na bussula magica ca puntava sempri versu un tesoru. Lu giuvini, di nomu Turiddu, 'un sapiva ca la bussula stava indicannu lu tesoru e pi tali motivu iddu la tiniva sempri intra la sacchetta di li causi. Un jornu, mentri era in casa cu la so famigghia, so patri vitti ca Turiddu jucava cu la bussula. So patri sapiva ca era la bussula ca indicava lu tesoru, accussì ca si misiru tutti quanti a seguiri la bussula finu a quannu 'un truvaru lu tesoru ammucciatu dintra na grutta.